أيهما سيكون شعورًا أسوأ لك، إذا لم يحضر أحد حفل زفافك أم لم يحضر أحد جنازتك؟ شعوري بيكون أسوأ إذا ما حدا حضر جنازتي، لأن هذا يعني أن الناس ما تأثرت بحياتي أو بأثرها فيهم الجنازة هي نهاية <hesitation> رحلة الإنسان، فإذا ما كان في أحد مهتم أو موجود، يحسسك بالحزن الشديد أما حفل الزفاف، فحتى لو ما حضر أحد، يكون فيه فرصة لاحتفال آخر وتواصل مع الناس، لكن الجنازة تترك أثر أكبر في القلب